خوشی میں منیں او ملسے آپرے مائتراں بھیڑیں رہنڑ ما باپ بھیڑیں رہینڑ آپریں سوٹاں ٹابراں بھیڑیں رہنڑ اوئاں نیں گھمانئنڑ او خوشی پوری گھراں بھیڑا رہنڑ ائیں آپاں ناں کامیابی ماں خوشی ملے۔ گھنڑا مانڑو کامیابی ڈیکھے بڑیسیں پر آپاں ناں کامیابی ڈیکھے خوشی ہوئیسے ڈوجے ائیں جکو من سیں آپری خوشی لیتی میں جڈنہں ٹیسٹ پاس کرے لیتی میرٹ بیس پاس کر تی آلی ھیتی او ماں جی زندگی می تمام موٹی خوشی ہے۔ ائیں اوہا خوشی مین آپکی مائو بابا جی آکھیام ڈیکھلی۔ اوین ماس ودھیک خوش ھی۔ ایتری ہتی کہ مانجے میں کہلو کہ مانجی" ھیک سو ایکاسی مارکا" نمبر آلیں تو اے رات پورے پاڑے میں پھیلے لی ائیں دنا جی جکو بہ منکھیں سنڑی آوی پلین خوش تھیں ائیں مبارک آلیں ائیں تو م منکھیں مناں کہیسیں کہ درشنا تناں مبارک ہوئیں۔ تو مناں او بھی خوشی ہوئے کہ منکھیں ماس فخر محسوس کری مناں کامیابی تے خوشی محسوس کرسیں، مین آپکی آپان کرتی ڈکھاڑی جد منکھین آوی پلین۔ جکو ہے جکو بھی محنت کر واڑا سیں اوئاں ناں آپکی خوشی ائیں عزت ملے۔ ائیں مناں کہیں مبارکاں ڈیں تو عزت ملے۔ تو اوا محنت ای ودیک خوشی چھے۔